Atam viazi store yenan. viazi won at itaat bere at itgurt sun qulqullo ugii qulqullo yenan gogeti yani laf gogeti bere gogetit guuri mal at achit gurtet malkan won at itaat wolirr dabbi bere haqiqishite yani won sun wotii hiamatu aksun hiammatuu ishin dib yette.